Yoh ajikin ao ngəndə luman ngə luman su həgaya yo luman angala gə hakuri akulja ləman angalagə hakuri ma akulja ngə ngədema hunja hakuriyo hain məhuwan go hain dinə gasagəgo gafengə hamaigo hain muhungo nakoingərə wandində galgateyal bəriyanyo yeman nakəle naurai ga'do nama sinə loi gədo nol nəmaiyele ga wate dingə dan asal angal gə ləman suhəga yama dingə nata angal ngənə nata dan ma akulja karran ma karrə haku ma bukor bukorma dango hain muhuwa hain lugungə nəlanai habu hain fənanə amma daŋa hayatal kagu gədə gatu gəda gari gədə ngərə nal na kainə dana ngayo naji fənanə amma muh wan gəhəl gunəyu Muhu wangə nəlahabu narugama aligan hannə rugo kadugu narunatalgu karran logəme logəmego dango a kegə karrə bukorrai lagə me kalgu gədə gukəlagərə gaujau gugo gako ran njaran ngə nunə maya gaigə du ngə wanə gajəganalai fadau wanə fananə logə haru rugo gaiya ngə harugudo nal nəmaya gai fənə muhəwan ga logə me go akegandai ngədə luman su həga yama luman gakənnu yuma angal nga dan dəran gə yekegə ma dai kuren dingə dau dəanai yamnə ngə ada yauwa fuwan ha kuriyo fuwan ngen alligə hangəde iniyange alli inigə hangə də fulange ngəlagə hangəde hərə yurongə yo lugungə akula lartə handə numfu hafu nəhi ini yu nəhi fula benso hannə yo dingə dau gəte ngə wasa gəgoya yedna gəte ngə nasagə goya ndaso hainnurə ai dingə ndə so hainnurə yo ditaba gəfou adaga luman gə nata kuriya akul ya salamalekum